Ngame mwene ohandi penduka po hetatu. shampa nda penduka ohandi yogo omayego gandje. andi ko- andiiyogo moshipala. Shampa nda mana ohandi tulapo okatete hoka handi handi ka li nda tulamo omahini. Shampa nda mana ohandi tameke oku opaleka megumbo. Shampa nda mana oku opaleka ohandi ohandi ohandi ka lesha okambo. hoka kedhina modhikwa yemwaka. oshoka okambo hoka ondi ka hole nayi. nohandi ka lesha iikando oyindji noyindji. Lopokati komutenya mpeya ohandi ka iyoga opo ndika talelepo felende yandje ngoka ndi hole unene. Okuza shampa nda ka talelapo kuume kandje ngono ohandi galukile kegumbo. etandi opaleke mpa inaapa yela natango. tandi tameke oku longekidha uulalelo. Shampa nda mana oku longekidha uulalelo. lopo lopomugoyi gongulohi mpeya ngame otandiyi mombete ndika lale. Manga inaandi kotha ohandi kutha natango okambo kandje hoka mondhikwa yemwanka opo ndi leshepo nawa ngame ndi kothe nawa.